Kasvohuunõq ummaq tuujaos, et sääl kasvõl seeh olnuq lämmämb. Ja mõnikõrd nä, nigu tomadi jaos, kaitsvaq ka vihma iist. Tomat taha-ai vihma. Ja sis nä kaitsvaq viil kõgõ iist, miä väläh muido niimuudu om.